So a yiɗi gongel manhajare e nder woyayel maaɗa, sai naata ko wiyeete playstore, sey ngàta ɗon to un tefaata taa you ngel sey nyo'a a hoccay ngel sey nyo'a install. Daga ɗon a heyni sey ngortoyoɗa naata nder manhajatel ngel.